دوه زره دیرویشت کال یو خاص کال و ځکه دا هغه کال و چې ماته یې ډېره زیاته خوښي راکړل. په دې کال کې زه پلار سوم. الله پاک ماته یو اولاد راکړ او په همدې خاطر دا کال زما د پاره د ژوند یو له بهترینو کلونو څخه دی. دا کال هم د دغه خوښۍ تر څنګ کوم خاص څه د ځان سره نه لرل او په خیر تیر سو.